Tetinanré té tinanña tetina ña yeuun, ñiña xene'e niño tendojan tuu, undu nduando xheñe'e yinguu ngua'a te atuñañinde xe'e tengui tunaján, iho ye yingui yii ujun ngue nuná nayemi'i kadadañoi vee nguenun ndakote tinaña nguia tetiña'a nda'a, ujun nda'a nda ujun ndama'a hace nda'a, ve'e nda'a ve'e landa nuu iho lanchu vinuu iho lanchu alanda yuu ve'é, tetina yee jun najana vee najana xelanda lajana che chún ndajana xe'e ujun echen chete yuvii.